الماضي لو اتكلمنا فيهو ما منو فايدة و الجاي انا ما حقدر اوريك بكرة حيحصل شنو، المستقبل في علم المغيب عند ربنا.